यदि मैं फ्रांस जात हो तो। सूटकेश में पासपोर्ट वीजा लाइसेंस आधार कार्ड। पैसा कैश के रूप में रखना बहुत जरूरी है। कैमरा मोबाईल फोन भी रखना बहुत जारी है। प्लेन के टिकट और जहां रुकना है। वहां के पूरा जानकारी होना जरूरी है।